Jue a'ax yë adyun ma bi'i yuk kuxënyë ji'ib bi'i, ji'ib a'ax dun nyawa'atëy manytë bi'i a'ax dun nëkx jue yaxtay bi'i, bi'i jaxmat's unkë je'e a'ax dun wya'apyë adyun mujpyë pyëjmupyë.